La volta che sun stait pi furtünà al e staita ën pochi d'ani fa che parei al e vënume l'istinto dë giöghe dë giöghe al lot e ën cul periodo li dövìa cumpré ël bosch për la stüa a bosch e alura l'ai giügà, sai nen se l'avìa giügà dui euro o tre euro e l'ai vinciü, l'ai vinciü e i pudü cumpré ël bosch për scaudeme